Antër ukáaru ná umoota yee ukoowí mëmpee wí pëfíir ací ukáaru. Ucí mënjeej ukáaru wumënţ wuŋ adëmb uleemp mak. Ukáaru, ucí ndací mënţíj ufetar incum yí mëmpurir icëlëna bukal këţíj ukáaru ndëmaŋ ndëmaŋ bëliyëng bëyasa bëloolan. Ací umoota waŋ ndëru manëna naloolan naloolan wala batëb batëb. Kaţí njá ukáaru wul wí mëmpee wuŋ pëŋal dí ná umoota te ukáaru peelan umoota sekirite, ukáaru peelan umota sekirite. Uko wí kantukëna wí iyoţ itëb kay manjáme iyoţ ibáakër yuŋ peelan wuŋ sekirite. Á ukáaru cí mënţíj bagas kak mëyëlan pëţú bul dí umal saŋ pënderansir ñaan ndëcí dul wí këcí moon ná bacinţú ná bañaan bíki mëngij bukunk waw. Ací umoota nak mënţíj bá këţíj bagas idutan bul kak uport bagas koka duderansir kaţí përeferir ukáaru dí ná umoota. Ukáaru liberëte wul uko dëmb mak. Mëncí dí babetú ukáaru mëncí alees ufuţ wí badeenk bëjá kurander uko dika mobu.